<hesitation> زه ډير کله په کور کې خوړو خوړلو ته ترجیح ورکوم خو کله که زه وغواړم چې رستورانت ته ولاړه شم، ډیر کم به وي، ممکن په میاشت کې یو یا دوه ځله زه رستورانت ته ولاړه شم او هغه رستورانتونه چې زه ورته تګ او راتګ کوم عموماً یې افغاني رستورانتونه دي. خو کله کله زه هڅه کوم چې د نورو کلتورونو خواړه هم وازمویم چې ډیر کله دا خوندورې تجربې وي.